Natango otandi tshuna ngaa kotshitsha tshandje shiya tshoku tala omumwa gwandje, tango tango evalo lyandje mesiku ike ndo pomulongo nambali ondina oku pandula omuwa gwandje, esiku ike ndo pomulongo nambali. ondina oku pandula omuwa gwandje sho athiki thandje meevula dho, shaa ne esiku la tameke, ondi hole oku kala ndili nofamily handje nenge nookuume kandje, nge katuli nee megumbo tatu yolo tatu ningi omatshendjo, uunene ngaye esiku landje ndono, ngaashi shi ndili movenduka, mo- mo- motshitopolwa tsha venduka, ondoole oku ka konga ofamily handje ndee tatu nyanyukilwa pamwe nofamily handje mevalo landje, maala evalo lyandje kali shi tsha ngele kalina otshikuki, otshikuki otsho otshiima hatshi monilitha ndje kutya, aye ondalya evalo landje lela, otshikuku, ofamily handje nookuume kandje, mbyono oyo iinima yimwe, otsho handi tyapula evalo lyandje ngaa, nge kapena otshikuki, evalo lyasteria inali tyapulwa nande aye, mevalo lyandje omathimbo gamwe eefelende dhandje ohaya etelendje nande omagano, ngaashi, opena ethimbo limwe kwali ya pandje oka kuusinga, oka kuusinga ka tulwa ethno lyandje nedhina lyandje, otshali tshuuviti thendje nawa. Nethimbo limwe andi dhimbulukwa shi ndali kosiko ko- ko canisianum shi kwali ndili mondondo ontimugoyi ngele otati dhimbulukwa nwa, mongundu mono otandi dhimbulukwa esiku ndono aantu pomulongo nambali oya penduka, ngaye esiku ndono ka kwali nditshi Ka kwali ike tdhilimo nge evalo lyandje shaashi nosikola iinima kwali ya ningilandje oyindji, esiku ndoka eefelene dhandje odha penduka pomulongo nambali odheya oku kuthandje kombete handje, ndee taa tilendje omeya, uh kwali lelka, kwali nduuvite nawa, maala nangaye ethimbo ndono okwali andi ipula kutya otshikwatshike ano, opo ne ndaka dhimbulukwa shaashi okwali tezi meemposi, opo ne ndaka dhimbulukwa kutya oooh, evalo lyandje, tandi tilwa omeya, shaashi shi ndaka tshuna mundunda shaashi okwali ya falandje pondje, shi ndaka tshuna mondunda pombete handje ondaadhapo omagano ogendji, omagano otandi dhimbulukwa mwali muna oka kopi kamwe katshangwa edhina landje natango nethano, nethimbo limwe kwali nda pewa, shi- shikwali shi ngaye ne tekoko ne, shaashi ngaye okwali ndi hole iikuki nayi, memegwandje natango okwali ashiya uufelende wandje, ndele naasamane aanene naakulukadhi yeya kevalo lyandje ndele tatu tyapula ne pamwe, pevalo mpono ne, shi tshaka thika pethimbo lyoku gandja omagano, aakuluntu yandje okwali ya landelandje okambasikela, uh, okambasikela hono oko nendakala tandi shingi, sha ndaza kosikola ondaala okuka shinga okambasikela kandje, ngano ondaala kutya evalo lyandje otshiima hatshi pendje enyanyu, shaashi ohatshi pendje ompito ndikale pamwe nofamily handje, nokuulu kilwa ohole keefelende dhandje nokaa mwameme yandje Oh ohandi uvu, evalo lyandje, shaa ike ndee febuluali okuli popepi, otshiliomwenyo gwandje ohagu kala ike guuvite nawa shaashi onditshi kutya aakuluntu yandje neefelende dhandje odhina ike okupandje tsha mevalo lyandje, nomayambeko wo nee ngono, ondoole ne omavalonga haga ningilwa mosoondaha, nga haga ihadha geli mosoondaha, shaashi ota tshiti ondina okuha kongeleka ndika pandule omuwa gwandje, opo shaa ndizikokongeleka ngano, shaashi ondi hole okuningilwa iinima mbi inandi tegelela, onditshi kutya shi ike andizi kongeleka ondina okwaadha mwa ningwa tsha, omavalo ngono goku ha nekongeleka, haga ihadha mosondaha, ondi goole shashi onditshi ike kutya sho tandi tshuna kegumbo, ondina okwaadha mo nda ningilwa otshiima inandi tshi tegelela, nda alndelwa nande okuli kaakuluntu yandje, kaamwameme yandje nenge kookuume kandje